הַדּ מֻוְדּוּעַ חַסַאס בְּזַאף מִן גִ'הַת אֶלְבַּחְת' אֶלְעִלְמִי כַּיְּסַהֵם פִּי אִנְקַאצ אַרְוַח נַאס, וּלָקִין דַּרּוּרִי יְקוּן אֶסְתִיחְתָאם וְרַחְמָה תַּגִ'ה אֶלְחַיַונַאת, מַחְסַנַּאש נִסְתַעְמְלוּהּוּן אִלָא פִּי אֶלְחַالات לִי פַּעְלָּן דַּרּוּרִיַּה.